Oli babé éni aw on néwu, gawu gapoor, aw bémundum ubajul maal lét érok maal maal, aw béŋéés may maal maan umiré nujuhé uŋa mo miin ubojéén. A w bébojéén étaaam yayu, lét gabojéén yo ébooj lekeeb, wa bébojéén yo jambi gapoor guyuho; ubojéén injo ufaak ñé kindi nuŋar miin uwu jambi ukaan gapoor marok gapoor afégut do burooŋ bara aan; éni aan uyiif juhé ganli gajoom gasomut do gapoor gagu gakiliya. Yo écimé oli babé bala uwu aw bugabojéén.